'An tba 'tiei:, nyor+-a 'tiei: me-: 'an tba. :yee' :mor 'on tba-ih :yee' 'on 'nyi-ih on 'weh 'de an pa-ih. :yee' 'an :koan: 'on mu-a no 'da 'de 'kwi-a bo, 'deh 'kwi-a 'da-dih-a bhu 'ble-nyor:mo-: 'korn bo 'on :ne. 'On no nyor-klaba' 'do buh 'ble nyor+ bo 'de 'kwi-a bo 'de :dhlubor. :yee' 'gbu :on :korn ya :a-a: nyor-klaba' :or no-a 'bluhba-a 'blu, 'de on 'zorn 'de :wor 'on :ne 'an 'dhu 'bluhba-a nyor 'yli-eh bo, :or no-a nyor-klaba 'an 'dhu-or 'yli-eh bo. :yeh 'on 'wluh-a 'o :yee' 'on yi 'on 'bli. 'Nor 'on 'bli 'on yi-a :yee' 'an tba nyor+-a 'tiei:, eh-: no 'an :koan: 'an no, eh-: 'pehn-dih 'an :porluh-dih, 'on se any :koan: 'ble 'on 'ye no. Jorwor 'an tba nyor-a' 'tiei:. :mor 'on tba nyor+-a' 'tiei: :yee' an ya 'on 'wlii me-: 'an 'nyi 'on. 'Wlii 'an 'nyi 'on me-: 'an kpa 'an dhen 'an-a' deh :eh :korn-a 'o bo :eh 'ye 'an :porluh-dih 'pehn-dih 'an dhen-ih. :yee' 'on se 'bhorn any nyor 'ye 'on 'kle 'ye-dih, jorwor: :mor zorn zen :yee' 'on :dhe-dih 'an <hesitation> chehn-dih nyor-a' 'ylii-dih. :yee' 'an :koan: 'an no-a' <hesitation> 'an tba, 'an chehn 'ylii.